دُنیاہَس منٛز چھِ کینٛہہ شہر تہٕ گام ویٹیکن شہر، جے اینڈ کے: ممبئی، دہلی، کولکتہ، چنیی، بنگلور تہٕ حیدرآباد تہٕ باقی۔